Ase inche, egeto ng'achete, gokwanera mono ase obogima bwane, ekero tore na abasani, nigoro ya ekanisa, twakwanera igoro ya ekanisa twakora, twamanya gocha naki tokoonyora chibesa, amagenderero. Okonyora twakanera mono mono igoro ya oboremi, twakanera mono mono igoro ya ebiasara, naki tokonyora chibesa, ekero tore na abasani mono mono, eyio nere e- ebinto ebinge togokwanera, konyora amari bwango, kobuga kotuguta amari. Nabo togokwana igoro ya oboremi, totebe nki togocha kosimeka, totebe ekero tosimeke, ching'eni. Ching'eni echi ekero twasimekire chiatokonya twakora ki? Twaonia, twanyora chibesa. Naende nki naende togocha kosimeka twateba tiga tosimeke gose na amarabwoni, amarabwoni omanyete togosimeka make twaonia, make tokoria. Twateba naende nki togosimeka, tiga tosimeke eye ebituma. Ebituma ebi etogokesa, tobeke bike nyomba, bike tokore ki? Toonie. Inche egento ng'anchete kogwanera na igoro ya amagenderero ya oboremi, eh.